डेनमार्क के इतिहास के बारे म एक तथ्य ये हावय के पाषाण युग ले इहां लोगन निवास करत हावयं। डेनमार्क के बारे म कुछ अउ रोचक बात। डेनमार्क के पहिली लोगन शिकारी अउ मछुआरा रिहिस। डेनमार्क के अधिकांश आधुनिक शहर वाइकिंग युग के बाद बसे रिहिस। चौदहवीं सदी के अंत म महारानी मार्गरेट डहार ले कलमार संघ म डेनमार्क, नार्वे, अउ स्वीडन ल एकजुट करे गे रिहीस।